Mbughwi, mbugwii ichichemba ulimbo, kanaichi ichichemba, kekindo etephwaria avan. Seuro unanyimbe semwaria- mi neshie- shidudu- vinye. Henachio hadu mbubui ihagie. Hikaira rukora herwa uthuru fidudu fidufidu thambu, alihamu thirori naa- nafido fingi fichiwarwa nimdi- nimdi- nimdi munii ni dogomdogo urambokwe. Nihandu hechipaja natiba thepaitiki ya kijo nasijichene doghuya gwala gwala du- dudufi, kudido fikiria vikitola.